طبعا مكيبقاش شعر هو واحد النوع بدئي فني كيبقا دائما حي عبر مختلف المراحل ديال التاريخ لأن الشعر كيتضمن احاسيس او الهموم او الالام او الامان ديال البشر على مر العصور او باقي لحد الساعة فالشعر فالشعر هو واحد الحاجة اللي ميمكونش نستغنيو عليها